Jandi inbinte <noise> hando dé, <noise> bogon béede feefi nwomte. Iyoo, unñaaye biluɓu joole, furne. Unan tùm ŧoji, unanfi sib. <noise>